الحمد الله. وصلنا ولنا خلاص وصلنا المطار ذلحين نحنا بالفندق بانشوف عذي البلد بانعرف على أصدقاء بانشوف اذا فيه حد <hesitation> في الفندق كذا نتعرف عليه قبل ما نقوم بالـ <hesitation> جولة سياحية ونشوف شوية قبل هذا نرتاح قليل بالغرفة وبعدين نتروَّش ونشوف حد في اللوبي في الفندق وان شاء الله يعني يشتاف بلد زين ما شاء الله